<noise> Raxmat, bilmayman men sensiz nima qilardim. O'sha vayti shu qilgan yordam ishing men uchun juda katta dalda va yordam bo'ldi. O'sha sababdan muhim ishlarimni o'z vaqtida va a'lo darajada bitkaza oldim. Senga katta raxmat, sening bu yordamingni hech qachon unutmayman. Mendan qandaydir yordam kerak bo'lsa hohlagan payti so'rashing mumkin. <noise>